Плитаи ошхона маро ёди бӯи ош ва гармии хона меорад. Дар назди он бисёр хотираҳои модар зиндаанд. Он рамзи меҳнат ва муҳаббат аст. Ҳар як таоми болаззат аз ҳамин ҷо оғоз мешавад. Плитаи ошхона ин дили ошхона аст.